يا اخوي و كان بإمكاني قوة خارقة واحدة واحدة كنا نتمنى نتحكم بالوقت ونعدل كل ما حصل في الماضي نعدل كل تلك الظروف كل الحروب نلغيها عن بكرة أبيها، لا نترك منها إشي موجود خالص بهذا الزمن، وكنا عشنا نحن العرب ونحن جميعا في خير وسلام دائم.